أعتقد في توازن من إثنين الناس عندهم القدرة على <noise> إتخاذ قرارات، وتغيير مسار حياتهم، لكن في بعض الأمور تكون خارج سيطرتهم، -ال- <hesitation> القدر يلعب دور بس الإرادة، والتصرفات الشخصية مهمة في تشكيل المستقبل، يعني ممكن نقول إننا نقدر نؤثر على مصائرنا بس مع الإعتراف بوجود عوامل أخرى.